<noise> Ty fomba fitahiriza pondetera hitako aloha, lafa i manahaky baka ambahibo eny reny, engà eo avao fotaky iny tsy alà. Fa i koa tsy azo atany, fa laha vo atànao tonga de malemy. Fa engà amizao avao.